Nim kuana xa kadahuana ko ni ihá atunná rancho teña vi'i tana vidná ta ñedinika dakuaña i ihá, nritana vidná tungui ná xa huá xaxhini kuini veená kedahuan nreyú kana yá kuxa kadahuana pastel xakadahuana inga deyu a té ña dekuana.